tii sinintiu ñaa ti ntuku ña kasía tyikua ku ti kuu ka´na ku ti´ími ka tika ra ñaa na ná kuniso ri into ntisi un taku ntisi ka yanu kò´o yaka ri kotyi sá tyikee into´mi ri ña kixiri nta´a itu´n kixiri nu tutu´n kixiri tyo tyi´kaa ntaami ri kixiri ra sa´ra yanu takyu ñu´u tyikee ve´e yo ka´yu ra ika ntava ri nùù ri ñaa ná´a ka tani kuaa ka uni ha ka kumi ka ra nuu´ri sikanu ri nu ñu´u a síasiri tikua síasiri nta kuumi kiti kuatyi só sinuú nu ñu´u ka ra ika ntava ri isíari ra ná kuni só ti´ími ka nùù ri ña intori ke´e a nùù ñu´u ka´ra ti´ími ka´ra ivantava ri ra ntatyiri ra niiri ri ka kua´si ri síasiri tika kuuri ñaa ti´ími ha kuuri siniyu ñaa-m síasi ña kiti ña nu´ni kuaa ha ti´ha tyi ña ntuuvi ra kò´o nùù rika sini ntiu só tani kuaara ke´e ri nanutkuri ti´ín nantuku ri ntisi nantuku ri sáa nantuku ri nahua síasimii ri tiku ti´ími ka ra iva ri ka Kuri sini yu